Inete biobele fe bia, biobele me ani igbiki fe ye ania. I igbiki nyana la bra go go e me tom kri be bio i inete biobele fe bia mu igbiki diri mengi kon be apuba, igbiki me i nyana sra w'ra kuma ine biobeleai nii so ine ina toru gbainte mono-a ani tiego te i mie mu mie w'ra ma be sieai ma omu so te ina duka menji na kro na, i toru gbain kuma balafa teme nini inabu emi i mie wai ma miete ine te biobelea-a. Biobele me ani iteme bio ani paka boa, oju meni me bio anii pakaboa; í biobeleai i igbiki nyana-a so i oju meni men'gba ani i bi warai te <hesitation> saki men'gba toru so warai, oju meni me piki pakabo ba; i biobeleai be be saki men'gba inete ibi oju meni n'yanaba. Keni inete bote igbiki oki kuma a mu biobele fe ma muari ogonbiribo ende riya. I biobele me o teme bio ani emie, i ibi bara ke i a miea ma miete piki i bi bara ke i anga me kon kuma saki me gba i biobele ba. I piki tamuno diki balafa ke iya a mieai me miea kon ma biobele ani yerè. Biobele me laye ofori. Tomi kiri mebo igbiki me inate biobele fe meya. Mingba-a ine fe me ya baaso en-en ine fe me ya, ton kiri me fa ba igbiki en-en te biobele fe be ya. Jabu emi te obri ke ina bu sin a igbiki nyana kuma a biobeleba, a igbiki nyana kuma abiye biye a nyanaba a nia anie iro ye. I igbiki nyana kuma ine biobele nyana bia, i igbiki nyana be be torubele i nyana ba kuma i biobele nyanaba but i mene tamuno bara be igbiki nyanam bebe, krakra igbiki nyanam bebe anie inete biobele me nyanaba <hesitation> i torusheri te doki te igbiki me bio ine biobele nyanabia i piki inate igbiki saki kuma amu biobele fe i ine be ya. Wa anga tam kiri me bio i dumo kon bara iteme sme bara ani ike biobeleai saki mangba i siye kuroma stobra miete jumo ba ba a tobra miete, jumo ibasinba ine biobeleai because. Ani i kroma bio sme bra bio ani i yeri ba so i oju meni bio ani sme ba bra. I sie kroma saki go-ego-o i oju meni me sie sie ani ereà. Ike ike mano bari saki ike kroma ende a miete me tombo me ponji ba bai bra, ende a mi ete diri ke meebo kori bai bra, inate birbele bia, biobele me o fiafia fiafia teme bu añu bau; i nweni tamuno be o dukamenja-a te ori etela lekria bebe inate biobele ma ye koye goye-e kroma biya; saki mengba sie sie i miete kini ba babara ani i kroma bio saki mengba ani sme ba-a bra. Ani oko sme na ibia, o wa lekri mèni biobele me o tamuno wari bio anii boari; ori ani biobele ke wana prie. O wa obu minini te biokpo nyana te lekri mini se obara bo bo ye ani ibiye obara bo boari go go ye ibiye-a jumo inoma te ikia bu igbiki me ibiye-a, kini bate ikia be igbiki me ibi igbiki ya ani piki inate biobele fe te ke i piri bi ya; ani inate toru bele ke i pri ba.